Wega wa thamuni thiini wa musii wakwa ni utheru Utheru ukaga na kwi type Kwi mithemba mingi ya utheru ya kuthambia Ku Ya powder Ya mutu Ya kivandi na ya mai Thiini wasio nindutaga nithombagia indo noguo ngitumira thavuni ya manji. Ngiosa gutambaa ngithambia kindu kimwe gwa kimwe. Rakorwa ndiranungo wega ngisokera ringi nginya ithere. ngikira mairi iki Ngisungwura ngiga varia mbigoga. Yangara ikingara ikinungaga wega. Niundu nithambie na thamuni ina kamuruke kega. Iyo inai nkuthambia. Thambagia na thamuni ya mutu. nigetha ngikira thamuni kirairi kina mai ngi- ngii ngithiurukia ikinauma Alafu. ngiambiriria kuthambia indo siakwa. Kana nyombari indo utensos iria ikoo. kana tunish iria iku iti. A kabati kupangwa naipangusa nasio ngipangusa ngikagira gitambaa mairi ndagika ya mwiso ngisungura. Ngiikara tumai tutheru na thamani weeyo iranunga wenga niketha narikia gutigwe gukinungaga wega. Akorwa nikuthambia naithambia na iyo ya powder. Ngikiro waringi karairi naithambia kona to kona na nigetha ngisungwora ngikira thavuni weeyo nigetha kwanyara gutigwe gukinungaga weya. Nithambagia indo Nivatanga kana kuu Ku Kuvata guku nja. Nimbikagira thavuni weeyo ya mai niketha na vatavata gutigwe gukinungaga wega. Okay thavuni iyo ingi ni iria vuraga nguo nayo. Nayo ni thamuni ya mai Ya powder Nikera nindiga nguo siaka na thamuni. Naiiva ithano to ikumi. Na nigetha mai na nguo na thamuni ikorwe igusanite. Ngirikitha ngikira mai ringi ana makathatu viu varia ngathie kalinsi na kathamuni kadogo ana nanika nwa itigwe ingunjuko na ikinungaga wega. Uthere usio wingi ninithambaga na thamani. Thamani iyo ya kuithamba inungaga wega. Na narikia kuithamba ngorwe ngununga wega no ana ngivuta wira wakwa mbigusaji ni fresh. Na ngiunira kwi andu aria engi nina kagwo nimakuiga nginunga wega na amwe nimamburie thamuni iriku. niguo makagia utheru tusio naguo gwakwa.